Mmoa a nsuro bɛ wiase, baako yɛ wɔ ne baako yɛ gyata. Kyerɛ sɛ deɛ ɔma bɛ ho yɛ nhu koraa yɛ sɛdeɛ ɔyɛ a bɛnam a ne bɛnam waawaa no. Ɔɔba koraa a wonhu no. Wobɛhu sɛ ne ɔɔtwe ne mu. Nhu koraa mentim nhwɛ nti aboa wɔ deɛ, nsuro ne pa ara. Sɛ mpo meehwɛ ayi errm <hesitation> kasafonyini so ne sɛ nhu sɛ bi wɔ so a, gye sɛ meekata m’ani nyɛ saa nda a, ɔbɛgyinagyina m’ani so saa nti nsuro no ne bɛ so bɛ ho ɔɔhu. Nnoɔma na a ɔwɔ bɛ mu no, ɔyɛ awuduro. Ɔnyɛ. Ɔyɛ adubɔne. Sɛ ɔbɛka wo a, wobɛhu sɛ Nyame ampata a wobɛtim aahwere wo nkwa hɔ a ne afei so gyata. Gyata so nsuro no firi sɛ, gyata maate ne ho asɛm sɛ, bɛɛ ɔbɔ ne menem a, wowɔ ha ne yanne koraa na anaasɛ wowɔ akyirikyirikyiri koraa na a, wobɛte sɛ waabɔ ne menem baako so ne ɔɔmɛnee wo nti aboa gyata so deɛ, ɔyɛ aboa bi a, nsane suro ne pa ara.